میز ماته د کار، فکر، او اړیکو سمبول ښکاري. دا هغه ځای دی چیرې چې خلک سره کښېني، خبرې کوي، زده‌کړه کوي یا پرېکړې کوي. میز د زده‌کړې، لیکلو، خوړو یا حتی لوبو لپاره یو مهم توکی دی، چې هر کس یې په خپل ډول تجربه کوي.